Xgaꞌ mëꞌ c̲h̲ak nal, xgaꞌ mëꞌ c̲h̲ak neꞌy lëꞌkga por lger xgaꞌ dela xkuꞌn c̲h̲ak neꞌy por lger xgaꞌga c̲h̲ak nal. <noise>